Nin twi gaba ɓani barka nungna nin fa bi barka nung gaba ɓani sharade nin shara da gaba bani ɗe ten ɗee ni ɗele meen kon de, ɗe kani ɗele ɓa rab ɓani yimale gaɓa yinshika ni nyimle kwen shoti ari tal kan de, nin nyima ar tali ɓo ka gboma lole ka ɓaka lemo kwen sho ti yilelishe tin nyima ari tal da gaɓa yinka gaɓa maa mwa tanghena mon kumi nungmo mon timon wo jwa ya tal mowi nigomo ka male yo leemwa, tokan ɓakwe kwen nungka yelalishe tin yima gaɓa nin fa ve yima gaɓa ni ba teŋ tem lolwa ɓani takale lwan bi nin fabi takale lwan bi, meen furi ɓani kolen ten gaɓen dee ɓani pibna ten lwan bina ni kum nwana gaban ɗwi ɓani terna ni baa ti jet ɓani yilli ten yuvet ni ba lo lwa ni bale me kani nele nungshi gong gaba. Nin ne nungshi gong gaba lishe ka daba me ka daba nungshi gong gabe yinshika sheje dee wenan de in nyam she na daba nyami na daɓalo nyami na dabale keɓe yo kwin nyami ɗwi nua? ɗwinunu nan fave ne ɓakwe na pili tenpi nan pi ɗee ɗee kelmi na joɓede na kole ki liɓen de na bale kinan dee, na baki yimaŋna dee ɓeena layoŋ yu ɓeenan bene nayina banan tina ɓena job ten nana pi ten ɗe yorgo ki tanghe gaba tangle gabakwe nigona ka meleten ma shi gaba yinshika gaba nunghka yiɓo wiling na ye titiɓo gaban nungtanghe kanak ɓwentai ma ni gellena ɓiya ni gele biya ti gaba mwana ɓakwe nin ne nan ɓakwe ni nyimana monan nyime ni gellena ɓiya, ɓani ɗe yu wiri ni twalen lue me mi nyek she ni twale mon ɗee mwa ka uli mon shika uli mwa yole ten male nigomo uŋ yinshika gaba ɓo win naye titiɓo nungtanghe kank ɓakle nung tanghe ɓo. ki laɓa gaba kina kam shang amma tanghena ma.